धर्मके बिना हाम्रे सभ्य जीवन नै जिए सिकब। धर्मनै हमके तमान कामके तहिन रुक्ता। जस्तेकी हाम्रे चोरी कर्बा कह्लेसे हमरमे का कह्ना हे कह्लेसे धार्मिक रुपतिती लेउ चोरी कर्बो तौ पाप लग्ता अथवा भगवान् दिख्ती रहतियाँ। जैसन रह्लेसेफे तभिमारे हमके चोरी नाई करेक पर्ता कहिके, यी बातफे का होइल कह्लेसतिती यी फे एक्ठो धार्मिक घैना गईल। तभिमारे अगर हमके एक्ठो सभ्य तरिका लैके जिनाहे कह्लेसे धर्मके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह्ता